गाढो निलो रंग सोचत पेति मिर मनमे शान्ति, गहिराइ और शीतलता महसुस होत हए । जा रंग संग गहिरो वादर और समुन्दर जुडो हए, जो एकदमए शान्त अभास करबात हए । गाढो निलो रंग स्थिरता और विश्वासकि भावना फिर लात हए और मए सोचत हओँ कि जाके देखत पेति मन सन्तुलित और शान्त होत हए ।